Pos ain más bailis que paísis assinque ave qué te digu i es que tapocu no es que me gusti'l baili. Paquí pa España tienis la xota, la sevillana, el chotis, la sardana i alogu lo qu'es Estremaúra pos tamién los picaus hurzanus i las rondeñas. Güenu, e passu-dobri, el vas, la rumba, el tango, la samba, los corríus mexicanus, las polkas, las mazurkas. I alogu ya no te sé si ca música tien el su baili, la ranchera o la bossa nova, por exempru.